Dripyena bəg agbanu swana dripyena bəg agbanusunjnyeh dripyena bəg agbanu huunyeh dripyena bəg agbanu zwarhoni dripyena bəg agbanu dub dripyena bəg agbanu duggbanawah zəu dripyena bəg agbanu dug gbanawahpyena dripyena bəg agbanu dug gbanawah nyeh dripyena bəg agbanu dug gbanawah swana dripyena bəg agbanu dug gbanawah sunjnyeh dripyena bəg agbanu dug gbanawah sumpyena dripyena bəg agbanu dug gbanawah huunyeh dripyena bəg agbanu dug gbanawah zwarhoni drisara drisara bəg agbanu zəun drisara bəg agbanu-pyena drisara bəg agbanusara dirsara bəg gbanu nyeh drisara bəg agbanu swana drisara bəg agbanu sunjnye drisara bəg agbanu dubgbawah sumpyena drisara bəg agbanu dubgbanawah huunyeh drisara bəg agbanu dubgbanawah zwarhoni drisara bəg agbanu dub drisara bəg agbanu dubgbana wah zeun drisara bəg agbanu dubgbana wah pyena drisara bəg agbanu dubgbana wah sara drisara bəg agbanu dubgbana wah nyeh drisara bəg agbanu dubgbana wah swana Drisara bəg agbanu dubgbana wah sunjnyeh drisara bəg agbanu dubgbanawah sumpyena drisara bəg agbanu dubgbanawah huunyeh drisara bəg agbanu dubgbanawah zwarhoni dri nyeh drinyeh bəg agbanu zəun drinyeh bəg agbanu pyena drinyeh bəg agbanusara drinyeh bəg agbanu nyeh drinyeh bəg agbanu swana drinyeh bəg agbanunjyeh drinyeh bəg agbanu sunjnyeh drinyeh bəg agbanu huunye drinyeh bəg agbanuzwarhoni drinyeh bəg agbana wah dub drinyeh bəg agbanawah dubgbanawah zəun drinyeh bəg agbanawah dubgbanawa pyena drinyeh bəg agbanawah dubgbanawah sara, drinyeh bəg agbanawah dubgbanawah nyeh drinyeh bəg agbanawah dubgbanawah swana drinyeh bəg agbanawah dubgbanawah sunjnyeh drinyeh bəg agbanawah dubgbanawah sumpyena drinyeh bəg agbanawah dubgbanawah huunyeh drinyeh bəg agbanawah dubgbanawa zwarhoni drinyeh bəg agbanawah dubgbanawah <hesitation> zəun drisara.